Apato kanenku tiara to wi'ia sasa tanpa oman kusikumu tom ru-trmaringi apato kanenku kanenku siara towi kan tan ondei, ondei kinas ne sop ne ondei wuande tan ma onden ta susu te'to karngan pi hoan kangan kanen ko suapan ne suapa ara suane matarton ara ti jam kuman ore jam to tiara kuman na ara kuman'ne ara sua'ne tera to wi rupansu mong tan are sua'ne kan nike'e ondei isido papa-papa-papa weita to ma'ne ara kante na nabersih temasuk tasuk <hesitation> na ara, ara sua'ne pihoan kite na kite komasas messehat tan ara kite wi komanto wi kansasa ore ei kan wi kinasasa ore wi sop sasa tan mayen te'e are sua'ne komangase kan te pu-puisaon sah ne